हमके अइसन का लगेला कि आप हमरे समस्या के उचित समाधान देहले में सक्षम बाटी और आप कउनो ने कउनो अइसन <noise> सलाह जरूर देबे जौन हमरे खातिर सबसे उपयुक्त होइ। एही नाते हम आपसे सलाह मांगे आइल बटी और हम्मे <hesitation> ईहो यकीन बा कि आप हमके निराश नाहीं करबे। अगर हमके आपसे सलाह नाहीं मिली तभो आप हमरे साथे बटी ई बात के पता हम्मे हमेशा बा और आपके सगानुभूति और साथ ते हमरे साथे जीवन भर बनल रही एही नाते हमके लागेला कि आप हमार शुभचिंतक बटी <noise> और एक ज्ञानी इंसान भी बाटी। एही नाते <noise> हम आपसे हर परेशानी के समाधान मांगे आ जाइला और हमके मिल जाला। ईहो समस्या हमरे खयाल से आपके आगे घुटना टेकी देई। आप कृपा कई के हमार सहायता करी।